صراحة ما أعتقد يعني إن في فرق بين الكلمتين ولكن أعتقد أن معنى كلمة إيمان أعم وأشمل من كلمة ثقة، إيمان إيقان كامل اعتقاد كامل بمدى ثقة هذا الشخص أو بمدى صدق هذا الشخص اللي أمامك يعني ما في شي يهز هذا الإيمان أبدأً، حتى وإن بدا لك س- حتى يعني لو بدا لك عكس ما تظنه يعني مثلاً بدا لك من هذا الشخص إنه سيء لا أنت متأكد إنه كويس.